Haya, asaweere so warii hono yontere ndee jonkaa timmi. Ayyo, so oon ñalawma ƴaɓɓiima tan timmii. Heewaa ko golle neɗɗo heewi hen duu, so ngoonga. So ngoongaa kanko o wayanii kan hono mo ñalawma daɓɓo ni. Jonkaa puɗɗoore timmoore yontere.